O climma in Danimarca, comme quello in Sveçia e in Norvegia, che ti m'æ za domandou, o l'é de quelli baltici, saiva à dî, molto freidi d'inverno, molta neie, e cado e çinsae de stæ; d'inverno molta pöca luxe, e de stæ giorni molto longhi.